Gnotuma miine nkottu nini téckini nanghaa sickma déck: funa suuama dimo wiide. Purké fune sik tooké gnootone gnoodone déénowu deck tuudu, wiide; suckuduma funa fé ndarma; triséru fune fé suuckma. Maa wiide, fune awo nangha a sick inéline ngoodane kanowu deck tuudu. Funa miine mbuu kaléma. Yooma iwa teckini sikma dan fu mbéé gnokoma: kumbééne gnoodone, <hesitation> thiooghune, kaa diikane. Yune isick dé. Maa iwa ringi théékane di wuude. Funa wu mestrama nangha a sik miine nkottu ni.